Mandeha ranomamy ranomasin'igny miaraky amy sambo, zaho raiky avao gny mandeha. Dafa mioma aho amy gilets de sauvetage, mioma aho amy gny sakafo, mioma aho amy gny familia anazy hazo maromaro mba tsy ho very na m-, arakaraky gny karaza sambo igny avao aloha zany. Ah misy voatery, fa mioma aho amy gny sakafo da mioma amy gny gilets de sauvetage, mioma amy gilets de secours, mioma aho amy gny outils de communication rehetra, gny fitova fifandresa aby rehetra zany mba tsy hahavery anaha.